Mbola tsy nitsidika firenena fa manam-pikasana ny hitsidika firenena indray andro any, <hesitation> raha manana fahafahana mety eo amin'ny anaky telo eo no tena tsy maintsy hotsidihako ah, isan'izany Korea Atsimo ah, Japana ary i Frantsa.